Iya to isse injo anu iya <hesitation> punna pallu ki kanre do, a'buabuangang injo koronga, biasa rie korong-korong tallu litere, korong silitere rie todo, tergantung a'ra'-a'ra' ta ji iya tere-tere haji ni pake, tere-tere ballo-ballo ni pake, ka biasana injo <hesitation> punna korong,, biasa rie korong-korong caddi do, ballo to ji ni pake pallu kanre iya, mingka punna ni pappallui utang ballo passe iya, na rie todo intu biasa <hesitation> anu, <hesitation> korong-korong bakka do, korong biasa tak-tak lima litere mange, sampulo litere mange, biasa injo na pake tau a punna na rie lana na haju, punna la <hesitation> baju mange barobbo, gapurung mange, atau punna la pabuntingi <hesitation> lana pansuluji intu korong bakka na, ka ballo to isse iya sikali jaki la pallu nai', iya injo ballona punna make tokki korong lompo do, ballo punna rie acarayya tappa ni pansulu ji, ka biasana intu kodong rie passiampikang a injo mange anre korong pakunjona, na rie todo' na-na parallu kalia i, biasa mae na pinrang anua, ka ballo to isse injoa ka punna rie korong pakunjo. Pammaja todo intu, biasa lohe todo bua-buangangna, ka rie to nu hatang kalia <hesitation> caddi-caddi kalia, <hesitation> mingka ballo to injo nu caddi-caddia ni pake tumisi mange anu lasuna eja, ni pake todoi biasa <hesitation> a nganu tumi-tumisi mange cobe', <hesitation> iya to injo ballona punna pammaja, rie todo injo pammaja ukurang, nu sitaba-taba to'ji injiya do ballo ni punna la tumisi ki juku, <hesitation> punna la tumisi ki mange <hesitation> lara mange, rie to nu hatang bakka na punna la nganu ki iya, punna la ngurki isse inni puna lambambangiki kanre, punna la salo ki kanre do' mingka injo nu pammaja nu bakka a iya nu biasana na pake tau punna rie aca-acarana do, punna lana asalo i kanrena injo iyapa na tala itak hari, injo ballona punna ni salo kanrea ammake pammaja bakka.